أنا أعرف السباحة بشكل جيد، لكن في أثناء عاصفة بحرية ما أظن إني أقدرأظل طافيًا فوق سطح الماء بسهولة، الأمواج القوية والتيارات العنيفة في البحر قد تكون مخيفة وصعبة للغاية حتى لو كنت سباح جيد في مثل هذه الظروف أهم شيء هو الأمان والتأكد من إني في مكان آمن بعيد عن المخاطر مثل العواصف والطقس القاسي، لكن في الأحوال الطبيعية أحب السباحة.